لو انا مضطرة ان انا ناكل نوعين بس من الطعام لحد بقة حياتيا يعني هنختار ايه؟ هنختار وكلة جسمي محتاجها وتمد جسمي بالطاقة ابحيث ان انا نقدر نقوم على رجلي ونوقف على رجلاي، ونكمل حاتي زي مثلا اللحوم ، نوع من أنواع اللحمة. وليكن مثلا البط لان انا باحب البط. ونوع تاناي انا حباه، فانا باحب الفسيخ، ودا عشان بس ايه منتحرمش منه بقية حياتي فانا هنختار النوعين دول اللحمة والفسيخ.